Ɛbɛ <hesitation> ɔlʋlʋfʋele wani atami ɛbɛ wʋfɔ nazɔnʋ wʋfɔ nazɔ tɛdiɛ ɔlʋlʋfʋele wani ɛtu ɔtabi ɔdʋ bʋapɛkʋ awixla wani wafɔnesinibi ɔdʋ ufɔna ʋfɔnewele ɛkʋni ʋfɔna nalʋ ʋfɔnewele ɔkʋ ɛbɛwan afɔnanɔlʋ kawʋ ɔbʋ, ɛbɛwani ʋfɔnevʋ ʋfɔnaxa nʋɔ ɛfuyi ɛkʋ beni nɛfɛ ʋdzɛ alɛ blaa kawʋ ʋfɔnevʋ edigbo edigbo ʋfɔnevʋ nʋ ʋdzawan libi edigbo edigbo wakɔnekpefa mʋdzawani axa ʋti blaa mʋ ʋvʋ edigbo edigbo ʋvʋ amɛla.